Lewru Ɗiɗamru kam to mi nanii lewru Ɗiɗamru walaa ko waranta am bannda yiide, haala Valentine, lewru wonta ɗon ndu himɓe, debbo e gorko yiɗindirɓe hollata ɗuuɗal e cemmbe yidde gonnde hakkunde maɓɓe, ngam ɓe nana belɗum ɓe keɓa seyo